So ko tawi aɗa yiɗi defde maafe Keeri, herƴan bassalle haa sewa. <hesitation> caha bassalle ɗe. Mbaɗa hen nebam haa sa'o. So sayiima ƴeewa ɓiɓɓe leɗɗe keewɗe ceertuɗe, kerƴa. Mbaɗa hen- mbaɗa hen tewu. Ni woni defo haa hooƴa. So ndiyam ɗam hooƴi, mbaɗa hen ndiyam, ngommba hakke mintaaji noogas. Ni woni maafe ma ɓenndi.